<hesitation> nwenu xa ndakunu ña yisu nu ku'n fuerza nu, te katananu, o kwonu nu remedio na nataxi ñuersa nana <hesitation> ñdu ndandu anu na ku kho ñuersavi, xa kada tisunu, xa kakanu xa ñida ko este remedio, remedio tanto, remedio yuku ñu remedio medicina dolor ndedexu, xa nataxi fuerza xa dan dundendunu, nanduwasanu xa kadati'unu.